Le fagnasana lamba amy tagnagnany ndraiky ediny alainao malôha le lamba atao agnaty rano de maka savôgno anao na vovony na <hesitation> bolongany to de ahosokosoka anao ake malôha izy de zay anao vao mikosoko i lamba aminjay o de alagna agnaty rano vovodrano igny izy kobagnina amy rano madio tsara de atapy.